अगर आप चांदन कि मांस भौत लंबा समय तक बच्यूं रौ, त येते हम क्या करदन एक तेते प्लास्टिक कि फिल्म ज्वो व्हंदि तेमा सपेट द्यावा। तेमा इथ्या सुनिश्चित करि द्यवा कि हवा अर नमी के लिए क्वे जगा नि व्हयीं चेंदि तेमा। तेका बाद ते मांस ते ज्वो एक एयर टाइट कंटेनर ब्वोलदन तेते, कांचो कंटेनर, कांचो जार। तेमा रौख द्यावा, जेका भितर हवा ना जा और तेते फ्रीजर मां रौख द्या। मांस लंबा समय तक चलोलु।